við

milljarða á ári

vantar fimm hundruð milljónir á ári til að takast á við vanreiknaðar launahækkanir

í breska þinginu hækkun á fargjöldum í

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða

útvarpi klukkan tíu í kvöld

er uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV